Deftere ko janngi balde ɗe bo mi naani beldum maajjum kanjum woni Forcados High School, mi naani belɗum majjum, deftere nden ngam habaru ko woni nder, bo bindowo on woddini bindi mum. So ni a yiɗi jannga bo naana habaaru jangowoɓe e janngirde sukaaɓe tefu deftere nden.